Iyaa, esimano lyomuthigululwakalo ngaashi mo- motshike moku kalamwenyo kwetu hu kopayife hu kopawu nanena, olyina otshike, oko kutya otali, omuthigululwakalo ohagu, otshiima tshotango shi tsha simana, omuthigululwa kalo okutya otshiima twe tshi kutha, omuthigululwakalo otshiima tsha thigululwa ano motshitsha tsho tshene omuthigululwakalo, omuna otshitsha thigulula, okutya iinima mbi tatu longitha mpano otshiima twetshi thigulula okuza kiinima yo- yo- yo nale, iya. otshitya kalo, shaashi otshilipo otshitya kalo, kalo otshaala kutya onkalo ndjii ho payife, kutya otwa thigulula onkalo ndji haantu yonale, omuthigululwakalo ngono ne, uuwanawa wago ne otagu otagu kulongo kutya aantu yo nale, oyali yeli ngiini, em'kundu dhawo oyedhi kandulapo ngiini, se shi twali mosikola okwali hatu lesha muunamambo, okwali hatu lesha okahokololo kale, ka kanditengela naa nanamupa, kanditengela na namupa, kandi tengelea okwali amono omukiintu omwaanwa, ndee shaashi Ina landula omuthigululwa kalo, kanditengela okwe kiihadha muudhigu, kanditengela okwa monene omukiintu motshike, okwa monene omukiintu moma shala ngaa goku tokelwa uusiku, he okwali ena nale omukiintu gwe eli kegumbo, ali <hesitation> aninga tshike, ali eli nale poku hokala ali atshu wika, nokegumbo okutshi wike, aantu yaandjawo ayeshe oyemutshi, naantu yopomukunda nookuume ke, aantu ayeshe oyali yemutshi, iyaa, ndee kandi tengela okwa kamonapo omuntu nguno okwa mona kutya taa, omuntu omwaanawa otshili tshili, itandi mweetha, ngwiya eli kegumbo na tegelele ike manga, iyaa, he ota kala ngaa nomuntu gwe, ina popya, he kegumbo ina pula, ngaashi momuthigululwa kalo aantu haya pula, kutya omuntu nguno ndi wete ngaa hakala mpano ogwa ngiini ano, ogwaa peni. okwa ninga ngiini, ina popya nomuntu, okwa hipo ike he ota popi nomuntu gwe yo oya tameka eenkunda thana osho yoo taa popi ta popi, yo otaakala haya zimo ngaa iinima ngaashi yotshinanena, haya zimo ngaa <hesitation> omuntu otemu pitula pegumbo, he shi tazi kegumbo okazako afundja kutya andihi ndikeendemo, andihi ike pokashala mpano, opuwo he okwaha Yo oyaha nomuntu gwe ngaaka, yo esiku limwe yeli nomuntugwe ya lala, oha ningi ngaa ne ta falwa kotshike, shaashi omasiku gotango oya kala ike taya lala motshike, taya lala meendunda dhi dhoku, taya lala meendunda dhi omuntu hwiindile ike to lalamo esiku ndono omuntu to futu, esiku limwe ne he omukiintu ota mono kutya inatu epitha otshimaliwa, tuhe ike tuka lale keshala lyandje, yo otaahi taa kala keshala lyawo, sho aka pita, okwa penduka eli mo- motshike, okwa penduka eli mombogo momeendo, iyaa, kanditengela okwa zapo nee angwangwana kutya ano otshikwa tshike ondeya po ngiini mpano otshili, azapo atila, otshili tshili omusamane okwa to ndokele, ta tondoka sigo okegumbo, nohauto adhimbwa kutya okweya nohauto mpeeli, okwehi thigako ta tondoka lela lela, shaa kathika kegumbo okuna omakegwa neendjoshwa meempadhi, ndee sho aha kegumbo ketshi ike kutya ota tamekele peni, nomukiintu ngwaa thigile megumbo otemu pula kutya otshikwa tshike ano tate, otshikwa tshike, <hesitation> owa handukithwa peni wa tondoka ngaa Payife okutya ngaa he okwa fundja, nande ngeno okwali a popye, aantu ka yetshi kutya ota popi tshe, shaashi kapuna nguu akundathana nahe kombinga homuntu nguu, okwe tshi oleka, payife he ota mono kutya ne, omuntu nguno itandi mumono. nandi kale ike nomuntu gwandje, itandi muno we otshili aye, itandi mu lamba, he otakala inemu mona esiku alishe, otshiike tshotango esiku lyotango lyotshiike tsha landulako natango sho aka pita <laughs> okuli kombogo hawo namukwawo hwii, ali kukema kutya mukwetu ethandje ina ndaala we tshike tshike aye ngwiya okwati aaye inaala, iyaa, miinima ne ayishe mbino, okwaka, omulumentu nguno okwaka lombwelwa ne kutya aye iinima hatsho hayi ningwa ngano, owali wuna okuya kuse wu popye nase, owali wuna okulandula omuthigululwa kalo motshiima tshohe shi, shaashi aakulu yonale oyena em'kalo dhawo miinima mbii, yoma kwatathano gootate, aamati naakadhona naakiintu, ngeno okwali weya kuse, ngeno otweku ngeno otweku pukulula kutya toningi shini, to ningi shi, to ningi shi, iyaa, olyo nee esimano lyatshike, lyomuthigululwa kalo monkalo hetu ndji hopawu nanena ndji Ano otagu kulongo ondjila ndji wuna okweenda miinima, shaashi kapuna shi to tsakanene nena, aakulu yonale mba yeetapo, ano mba ya kalekapo omuthigululwa kalo, kapuna shi to tsakanene nena aantu mboka ina yeshi tsakaneka nale, iyaa, so, owuna okulandula, opowu, opo wuninge tshike, opowu opo wukwa tshilipaleke kutya keshe shi toningi, otsheenda nawa, tsho noho otshikwawo omuthigululwakalo, <hesitation> molukalwa lwetu ndu lopa wunanena ndu, olwasimana shaashi otalu kwathele aantu ya ninge tshike, ngaashi moku kala momagumbo, aanona shi yeli naakuluntu yawo, omuthigululwa kalo ogwa tulapo ompango, nenge onkalo ike, inatshi pumbwa oku kala ompango, ogwa tulapo onkalo kutya, aanona alushe oya pumbwa oku kala taya pwiikine aakuluntu yawo, otshiima tsaza ngaa kiipango, maala omuthigululwa kalo gwetshi kalekapo, ogwa pumbwa oku kalekapo tshike, aanona oya pumbwa oku kala ya simaneka aakuluntu yawo, taya landula shi taa lombwelwa kaakuluntu yawo, ano Omuthigululwakalo shi gu lipo, ohagu kwatelepo noku kwatshilipaleka kutya aantu otaya landula olundji uunene, naashi tsha simana iipango yakalunga, omuthigululwakalo otshiima tsha kwashilipaleka kutya aantu moku kala kwawo oyiili, oyeli naya kwawo yeli pauyuuki, yeli nombili yiihuvite po kapuna omakuyunguto noma lugodhi, omolwa okukalekapo noku kwashilipaleka kutya aantu otaa landula iipango yakalunga, iipango yakalunga sho ya totwapo oku kalekapo ombili nomakwatathano pokati kaantu naantu, omuthigululwakalo ogo ne gwatsikila otshike, gwa tsikila onkatu ndjo hoku kalekapo ombili mokati kaantu, molwaashi tagu tagu thiminike, kayishi ngaa ne okuthiminika, tagu tagu lombwele noku noku undulila aantu koku koku simaneka iipango yakalunga, tsho otsho wu wete, ongashi ike tanditi momagumbo, aanona shi yeli naakuluntu, omuthigululwakalo ohagu undula olundji, aanona yakale ngaashi ndati taa pwikine kaakuluntu yo taapewa omapukululo yo taa kumagidhwa Ngeno okwali kapuna omuthigululwakalo ngono gwaakuluntu taa kumagidha yo taa pukulula aanona, ngeno otuli mo- mo- molukalwa ike lwetu ndoka tuli pawu nanena ngi, ngeno iinima oyindji itayi longo notshike, itayi longo ngaashi yina okulonga, shaashi kapuna elandulathano, nande ongaashi ike miilonga, omuntu ngaashi aanona hazi momagumbo ya longwa kutya ngeenge opena omuntu omukwateli komesho ngaashi momagumbo aakuluntu ne, ngeenge opena omukwateli komesho owuna okulandula sho tati opo iinima yeende yeende tshike, yeende nawa shaashi he okutshi shi tapopi, a peya akala hetshi ningi nale ohe ngaa etshitshi kutya shee tshaningwa shino, otshina oku keenda ngiini, he okutshi nale kutya sho tshaanawa otshini sho tshinayi otshini, aanona ne mba ya tekulwa megumbo ngii, ngaashi molwa omuthigululwa kalo, shi taa kaha mi- mi- miilonga taa kakoka taahi miilonga otaa kala yeshishi kutya shaashi omuntu nguno ohe omukwateli komesho ondina okulandula sho tati, shi tamu longo naya kweni nee ngano iilonga otayi ende nawa, otshike <hesitation> Elalakano ndi tuna tukonge tu gwanithe mwaashi atu longo iilonga mbyono, otuna okulyaadha shaashi otandi landula omukwateli komesho shi tati shaashi ohe etshi kutya opo twaadhe ponkatu mpa twaala okwaadha otuna oku ninga tshee, iyaa, tsho otshikwawo omuthigululwakalo mo- mo- monkalo hetu ndjii honena ndji, otagu kwathele oku ninga tshike, oku kwatelapo ombili nekwata thano lili nawa mokati kaantu, ongashi ndati aantu taa ningi tshike omuthigululwa kalo ohagu undula aantu ya landule iipango yakalunga, miipango yakalunga mono omuna kutya tshike, ino- ino haluka omuntu gwamukweni, molwa omuthigululwakalo omuntu nande owamono omuntu eli mpono, notshike, nomukulukadhi gwe, nenge nomusamane gwe, owu tshitshi kutya aye itandi ende ngaa nduka kuhe andi imemesha nduuka kuhe, okuna nale, okwa popilwa nale, okuna omuntu gwe, sho ne walandula ngano, kapuna esiku mu kakale muna omakuyunguto nomuntu ngo, shaashi omakuyunguto otweengene uunene popepi natshike, nomukwatheli gwamukweni Iyaa ano okutya omuthigululwa kalo otagu undula aantu ya kale ta- ta- ta- taalandulaiipango yakalunga, shaashi keshe ike iipango yakalangu oyo ekota mpango lyoku kala kwaantu yeli nawa, yaa, omuthigululwakalo otagu kwashilipaleke kutya aantu ina- ina- ina- inaazamo mondjila hoku landula iipango mbyo, nomo kukala ngaa kwaantu, aantu taa, <hesitation> ngashi aantu mba haya kutha aantu omaliko mba, aantu mba yeembudhi, omuthigululwa kalo, omuntu ngeenge owa tekulwa pena omuthigululwa kalo, owu tshitshi kutya itandi vulu oku kakutha otshiima tshamukwetu inandi tshi pewa, tsho otsho tsho otatshi kwa telepo ombili, ngaye onditshi kutya itandi vulu oku kadhenga mukwetu nande ngeno he okwa geyithandje tshi thike peni, ngaye onditshi wo kutya itandi vulu oku geyitha mukwetu <hesitation> andi tshi ningile owina, iya, ano omuthigululwakalo otagu kalekepo ombili nekwatathano lili nawa mokati kaantu, go otagu kwatelepo iinima yikale tayi longwa yuukilila aantu yaadhe onkatu mpa yena okwaadha, ano omuthigululwakalo natutye omeya, omeya ano ga tulwamo Mevi ga <hesitation> pameke otshiima ngashi eedhopi tadhi tho lomwa, owuna oku tulamo osamende, nande owa tulamo osamende wehi vundakanitha mumwe nevi, to vulu oku- oku- okutho loma odhopi, owuna oku tulamo omeya, ngashi modhipi ne honkalo hetu ho pawu nanena, omuthigululwakalo omeya.